Di strumenti musicali che conoscio, son tanti. Quelli che me vëgnan in cheu oua son: o basso, o canto, o clarinetto, còrno, fagòtto, mandolin, a tromba, o trombon, o violin, a viöla, a arpa, a chitara, a fisarmònica, o pianofòrte, òrgano, e percuscioin.